Trompõtist tiiä õiq ma küll midägiq. Mmm ma tiiä õnnõ tuud, et sinnäq tulõ väega kõvastõ sisse puhkuq ja sis tulõ kuikimuudu helü vällä. Aga pidänü vast tuu kotsilõ ka targõmbas saama.